Reteka sili ngaite pumzika sababu hangali meva mndu mmekule mdaokoru runda kaswile wanu fwise rikotikole shwangi ndimle ule basi runda ngete kashusakwa samume sairilia pumzika